घर में आज कल पिजा पास्ता बनाना चाही पिज्जा अलग अलग बन जाएल एकर बर ब्रेड और चीज बजारे मिलथे अउ पिज्जा शाकाहारी मांसाहारी दोनों बांथे अउ सब सामान हर बाजार में मिलथे बस लावा अउ घरे बनावा पास्ता हर बड़ आराम से बनेल बस उबाला अउ पानी में निकाल के तेल में मसाला सब्जी डाल कर छोक दादा बन गइस।